FLEXIBLE CHEDUŊA To mi heɓi flexible chedu, emi anndi moofsal, emi anndi nde mi wurtoto, nde mi wartata, nde mi siwtoto, mi waaway, mi taska, mi waɗa goɗɗi kuujeji kaanduɗi, mi yaha goɗɗi babalji kaanduɗi, hankali am e waali.